Sheggal jou ajirosa tiginnkini, no'gka janedinan gena, no'gka janekan wala kullu shahra fa shongirtanga defeimunamen, no'gini gongeni, fa gon wahinginamen, lakin iron ju sheggal tigkani, kulli shahra sheggan nane haggi faa defeintan tignamen, digda sheggani taban, yani, <hesitation> sheggani kedeka gittira, lakin no'gini milkini milkin'ngosolil, inni khalasilli wae idan fa tigmou taniga, irin ju diefan tar no'gil fa tigname iir, wildiangokon kachikan fa kir tigjinan, wilddin wildango hakertigin <hesitation> احسن لينا no'g unei gena yani ijarr lken.